Allô, <hesitation> plombier ma io?azafady hely misy probléème hely zany amin'ny tiôgna akato. Vaky izy ndre, very ragno akato mitete, <hesitation> agnao ma rô ôh ansa na afaka mandalo aty izy ka mety azafady.